Kalau untuk cara kerja oven sona ita harus kasih aktif nanu pemanasan ruangan oven, boma nanu sirkulasi udara, boma nanu atur suhu na mamana tutunu nanasu nanaak.